ये जो चु कंगारू सु मिल्दु ऑस्ट्रेलिया मई ऑस्ट्रोलीअ मई जो ट्रैन ची न जम्मीं ची सु ची उबड़ खाबड़ यैके लम्बी लम्बीलम्बी टंगे मजबूत टंगे तेज़ और ोरलम्बी छलांग लगाने मई मदत करदी यैकि कम ऊर्जा में ज़ादा दुरी तये करने मई मदत करदिकृदि यैकि लड़ाई मई सहरी बनती यैकि उबड़ खाबड़ माँ मदत करदी